اي المبلغ اللي أنا بحس إن الشخص العادي بينفقه ع المال ف مدينتي ف الاسبوع وفي الشهري بصراحة الأسعار غالية شوية ف ممكن مثلا الشخص <hesitation> لو هيجيب مثلا فراخ كل يوم أو كده ف الفرخة تقريبا معدية التلتمية جنيه ف أعتقد وجبة بس فيها فراخ ورز و خضار ومش عارفه ايه ممكن يدخلها ف- فبتاع خمسمية أو أربعمية جنيه ف كل يوم مثلا لو هناكل فراخ أو مثلا يوم هناكل فراخ و مرة و فول حاجة قليلة شوية ف ال <hesitation> سعر ف أعتقد مثلا ممكن ف الاسبوع يصرفله مثلا بتاع ألف أو ألفين أو ممكن يحاول إن هو يقتصد شوية ومياكلش فراخ كل يوم فيصرف أقل من كده بكتير وكمان ألف مش هتكفي إن هو ياكل فراخ كل يوم ف الأسعار غالية شوية ، ممكن لو شهريا بقى أعتقد الموضوع هيبقى صعب أوي أو هيدخل ف مبلغ وقدره الموضوع محتاجله يعني كمية شوية من الأموال يعني ممكن توصل مثلا لخمس ست سبع تلاف جنيه يعني ماهية شخص عادي